Tiok ko dok a kalyie ko vle oguo mrek kua vle kar e inou. E inou mar ogu mrek <hesitation> he kngai klol opapat. Ngom keikiem a ngalout. hagen mok kam ngai kpis kuon ma maskin to ngrora lol o papat mnam. <hesitation> ngota pis oguo. o itok ngam kottek. O ittok ruk loul. loul. hak ngam kottek oguon mrek. A mhelang tlo is kam kpot kim mar e. <hesitation> nangko ma kolha langto. ngot kaeknik. a ye tkottek. Ngota kleng a ngousie oguon ma ho ka pun kmolte ma ho ka pun langto. Kael a yet to ka ruur ekam a yet kam pis mo ma ye ka ngaiting. To ngot her keikiem a ngalout kngai. kuon ma kuon ge ekam a ye. a kalyie langto ta prik kam kpom a yet he ka ekiem a ngousie. tegenkar a ye kat. To ka yet thopku halgier. Ka yet ta halgier. ta vokam te ka yet ta halgier. Tgia vle orom a pungmgus. Tkorim kalo ktiek ko ma ngousieto ta pruk ka grung. kngaigum ye ko a ye tkotek. To knopia ta vokom ta vokom tok. Prik ekam nginta kie ngaiguo mou. To pis oguo mou kamta kie ngaigun pat. Kam ngai kais ko koa nop kam lol o papat oguon koa ngai kpis mote mrek. Ka vle kre inou va e titou makut mrek. Takta vle kta prik ma langail kam kta ngaiguon ma lol o papat ma lol o papat to klalout. Kaiknik kpis ka vle mo mrek. To ka vle te kam gia kaeharom o reha ruk ko mrek he. Kmeharom o lutek. Turang e inou kre titou ngai kais ko. Koa lei he ngai ka vle kom mrek. Koma mrek. koma svil kam ngai ka vle kre titou ku mou. Ka vle kar ngai kais ko a yor ta kpom. Kom keikkikiem kngai. Kriring o ma kmeharom. a yor te kir kim to ta yor pitgim mor. to ngot gia vle kre inou. Ngota vle kre inou. E inou ther kat keikiemko yel to ka sie nginta ngai guo mrek. <hesitation> Tete nginta vle oguo mrek nang mor tuk ri. Ngota vle mote. dok kar klues. Ko trokol tngai parem mor nang dok kar klues tuk ngot hera vle. Ngoma ngaitgut ma lot kaeharom o lutek ngot hera vle he. ngor kero lutek ogut kotok ko tete amia ruko la kye ngat ol pis kalharom o. Kakavango. o hi ngaro khek ruk ngata kering ngor tete. Tete ngata lalout to mor nop o mheto kmeharom o lutek. Ngrora vle. ngoma svil kam nhong kero krek. Ngrora lol kero tgoluk ruk ngota kakap. Hera lol koul ngte pis ka prik kim a langail kngaigu ma rengmat lout kam ngai kainik ngang o. Kam ngai kaelel ool ormar ku o mia kam ol pis kaenenkim. Kero krek ngang ngor he. Kmenenkim kero tgoluk ruk ngoma svil mang ngar ko ma rek. Ngruak svil mang ke nieto ngot hera kaenenkim kero tgoluk ogut ma lot kam ol pis ngaigu ma rengmat lout a ngom hera. Vle kaenenkim o tgoluk orom o tgoluk ruk arhe ngome ka kaelel ol ormar ku ma rengmat lout. omia akuruk kam ol pis kaenenkim mar mkor mor. Va kero ges ngaro mhetor ngom her kaeharom o ges ngaro mhetor kam ngaigu. ngai ngamar to. Kainenkim o ni kain. oni tgoluk ruk oni tgo ngota svil mang ngar. <hesitation> tete ngota vle. ngot gia vle orom a serpak to mkor mor mruo he. Ani tomhelo ngota svil mang em ngruaka prongyek to ngora kol nop. ngotlo is kam kol tomhelang. Ngoma svil kam ngaigu ma rengmat lout em. ngom hera. Ngira prongyek. ko enangte ngialo prongyek. Ilo is kam vokom a kre kalo kek e. Tete mo kolkhek ruk tete ilo is kam kol a tomhelang kia hor mok. Ngiak prongyek to ngira kol a tomhelo. Nang ngiala prongyeknop a tomhelang ngira kol. O is ngak kaeti ma nieto em edo ngiak prongyek he yin kam hera kol a kre kam hera kaenenkim mar he. Ngiala prongyek ilo is kam kol a tomhelo ya svil mang e. Dok. ko nan ta vle oguon mrek kar ko kokvek to a mulpou. Nang dok kar endri kor lotge ngota vle. Tete ngota vle kre kaka man meil. Ngot her ngom her ktua vle tok he. Keroges ngaro mhetor ngom her kaehar mar. Ngruak svil kam punpa. ngrora punpa koul ngte. Punpa kngaigut mrek. punpa ngaiguon kim e kaka mar kuon. ogunmeil. ogu mou. O mhetor nuk kam punpa em kotok arche. Nangko ngiak svil kam punpa. o ngalout ngaro mhetor lo knor to ngoma ngongai. Nang enang te hagen mok ngoma prik kim o langail kam ngai <hesitation> oguo mrek to ngom a prik kim o langail ruk oguo mou ngai pis oguon. Ngaiguo meil. kaehaarom o lutek. kaetgi o vhoi. o ges ngam kaeharom o. O ges oguo meil he to kta lolol ka grung. Tokhe oguo mrek ngatlo vua sisvil kmeharom o ges o tgoluk e. A gi vhoi va o ool ruk, o mia ruk oguo mrek ngam ktua sovet ormar he. Enang mote ko ngota vle mote er kieng a rengmat lout. To ngot kalharom o ges ngaro mhetor kam ngai ngam mar ku ma rengmat lout. Oguo mrek nove. Ngam gia serpak vgumla vhoi he. Va kero tgoluk ruk kat ngam kaeha oguo mo lutek kam kakap. Kam ngai kaelelol ngang o mia. A kolkha langto kuom oguo mrek ngota vle. ngota punpa koul ngte ma. ngte mou. Ngot kaelpun ka kiss ngai ngan o kevat o sis o. Ngota ksis ksis to ngota lol kae pis oguo pat. Ngota gem a pui klalout. Ngota momrot oguo pat he. Ngota momrot nop. ngot kaemik. To ma vlemas ngot her kaeknik kngaiguo mrek. Kam ngai her konnit. Enang mote va ngoma ngaigut mo lutek ngom kaiknik. Ngror korop ogut ma lot. Ngom hera vokom. Ngoma lolol nguaro momrot pum kam ngai kmomrot ogut. Ngrora kol o mou. Kenieto kenieto ngoma svil mang ngom hera lololkam ngaigut ma lot. Kam ngai kgem a pui kmomrot kher kaemenuk ogut kvi. Kher keiviem a ye ogut ko a ye tbur vle ogut he. Ngom her keivie. korop ogut. Mo kolkhek okuruk ngoma ngai. Ngrore ka plum nguaro tgoluk. Nguaro varkia. gollerik rik ogut ngak vuvui ngom hera kokem mar ka klangar ogun mnam nguaro vie. Hera vovrom mar klolol kar nguaro ptiek hera ngongai kaeknik kam pis mote mrek. Dok kar klues ngor tua keknen he. Ngom kta vle ngoma svil kam ngaitgut ma lot. Ngom hera lolol nguaro tgoluk kam ngai hera momrot kaememik ogut to kaekenik. Kam ol pis gia vle konit hop marot kta ngaigut ma loot. Ngrua svil kam vle papat kam ngai kaeharom a ksie ku kim ngor ke mie ke mhe ku ngom hera hop ngaigu. Kam ngai kaeharom ksapsap koum a ksie. kpepet to a langail nera kol koul kam pis ngam kuon ma rek kam hera mamat.

Endruk mote ngara ngai kpis mang ngor. Ngrora koum mang ke ngaiha to. Langto ka ngaiha ngrora ngai koum mang. Ngoma vle ngorta keknen to he. Enang dok. ko ros mote. Ko ros. ko oresek ngam ktua ngai kam turang dok kut. Dok kam ol turang ngar. ko nan. Ko ornek ko okaik. Ngora ngaigut ngte kam turang ngar mote. O reha onieruk. a moturang ta vle kun pegom mor. Ngoma moturang ngor pum o reha. o reha kam marer knop. Keni vnek to ko orosek ngare kturang dok kut. Dok kam kut kam ol kvokom mar orom ngaro ni vnek ruk. Turang ngar mote. A keknen to tkut vle kun pgegom mor mote he. Ngama turang dok orom kules. Dok kam turang ngar pum ngaro reha. Enangko e kaka to man meil. ngor ktua grap kam ngai kturang en kuon. En nerle ktua kvokom kuaro reha kaeharom mar mkor dok. Ko tet mote. enangte nuguak svil ma nieto kum heva sap ka grung kam hveng en kre inou kam heva turang dok he. Mang ke nieto ginera turang dok kaenkim ngang dok o:dok kam kol ko kim mina to le ka vle ka srim kua tol. Mor mote ngorta keken to ngot kut vle orom tennuk he. Ngota kaelmik ngules ngataka serpgam a kennen to enang mor ngot kaeharom tok. Ko a kenken to na or kam nope. Naka vle kun pgegom mor kaes ko a kolkha to ngor kngai knop. nang endruk pekam mor ngaka serpgam a keken to mor. Mor a valngan ta he. Va a re tto tete mor. mor ri tuk he ngota kol he. Ngat ngai orim he nang gi mor tuk <noise> Dok kuma vle oguo mrek. kuma vle kar ku tet ka orotmek kngai. Kua parem mar kngaigu ka vle kre in inou ka lu. Parem e inou klu. Kum kat kaiknik ka vle kar ko ornek. Ko tet korosek. Kua vle to oguo mrek tngai gi ya. Ko ngai mi vle o pnes nglavurgim oguo mrek. Oklkhe tgus. o pnes tgus ko vle oguo mrek he. Ko gun na ngongai kpis ka vle mote ko koa lout nang tiok ko kua sie ka grap kukta vle oguo mrek. Kola vle mote mrek e. Koa vle kar ko tet karo mia. ko naan karo mia. A kaken to oguo mrek ko kut mnor mang ko. ko orpeik ko orres ngat kut elkim dok oguo mrek. Ngoma ngaiguo meil. ngom itok. Ngoma petpui keikiem a mou. ngoma petpui keikiem a ye. Ngoma ngaiguo mail kam ngai ko mo lutek. A vle to oguo mrek tya kiir kim a vle to mote. Oguo mrek ther mi kokohir. Ngaiaka vle. ngiak svil ma nieto ngiagia ngai krip kol a vhoi a ngaikera. O ol ruk kmemik ngiak svil mang ngar ngiagia ngai klol he. Ngir lokta mamngan o kan e. O tgolluk vang ngat her gi vle he. Ogun ekam o itok va o itok ri loul loul. O krek ri ngar lalout ngira ngan mar ko ngara. A ye ko nera pis bou engnang ngar he nera pris ngir ktua ngan a ye tok. O krek vang ngir ngai kaititgi kngai kuo pal pgem mar kngai ngai kpis kuon. Nop o krek ngar kero iis. O krek loul o krek akuruk va ngate kat enang kero rektor ri nop ngar kero giis. Ngire kta sir kuon ka nho peiruk vokom a ye kum mie he o vektor ri loul loul nop ngar kero giis. O mi vertor loul. Kam ngaiguo meli ilo is kam ngongai ko ma gi sirsir mok e. Ngir keitgi ekam a vul pal mai pal mai pal mai kpis kuon. Ngira nho ko kniting va ngira vokom a. O hi ngaro kavgot. o usuol rib o kopurik o. Ngir mia gogorang o mhetor ruk. Nangko ngirgia ngai kun pgegom a ngalout ke mhe nang ko kniting. kniting o gi vlik he. Ngira ngai ngai. Ngir gai srimku kam pis kuo meil to kngai gun ma loot klol o tguluk to ngir kat kaeknik kamta ruk ka grung he. Kam ngai kpis ma ngalout ka vgon ku. Ko ekam a mou o krek ri nop ngar kero gis. O krek ri ngar lalout a mou nama krir oromar pis ngam mar kottok. Tokol ngirak ngongai ku va mou alalo nhar nginer mia nganganes. Ngai orkam ngongai kuon mo kam ngal. Ila lo nhar ruk ngai gun kaemik min he kvikpum min. Nginera hopku ka kris ko kim ilalo kek ngirsia nhong alo nhar kam kat kael min to a kamingal nera kakaser ilalo nhar kottok. ogun ekam a ye. ngir keikikiem a ye. ngiak gor ko mo kolkhek. morsegein akuruk. o kolkhek ngira ngai ngira vokom o nhotor. o mamnengor ngaro nhotor o meruk ngama havai mang ngar tennik ngama vavle keikiem a ye em ngira gorgngar. kottok ngira gorang ngar ko arhe. Nangko ngiak kiekiem ngiak her kut keikiem he ngia orkam kta gotgot kan e. Ngia ngai gotgot en. A vur mik nera pis. Ngir ngai khong a ngalout kam pis ku mrek. Ngira ngai konnit ogun ekam aye o. Ngire ksosop ma ngalout. Kam ngei guo meil va ngaik ngaiguon. Ngiak elpum orkam kta rere te. Ngia gia vongnek kngai. Ngis mia rere. Ngiak ker rere. Ngire ksosop ma ngalout. O tgoluk ngara trugom a ngalout kim yin nang ngira sosop kngai konnit ko ekam a ngalout ka vgon tang o kam ngai kpis ku ma loot. O ngalout akuruk ngat ya. O ngalout akuruk va ngir koul gia kle ko ma kre ke tok he. A kre ke ngaiting. Ngira aho ngira vokom ko a ye nera pris pi ku. A vek. a ssir. Ngira a ngongai kvokom a ye ko nera pris kuon kpis ku. Nang ngira ngongai koma a kre ka ngaiting ko ekam a ye ka ngating ko ekam a ye ka ngaiting kam ngai kpis ogut ma loot. Yin a gunmhel motaim akuruk o mia ri guon ngara kakuyang ngaen. Yin kam ngai kmon ila munik o ngara klel or mgin. Nangko ngis mia papat ngai or kam ngongai kar mar e. O mia ri guo mrek tokol ngan vua ker. Klel kim o mia klel pum o mia <hesitation> kua vle tete, o papat ngai kiem dok mang klues ko kut pavloum mar ko mor o is kam ngat kngai klout vgum kualo. ktiek dok tuk. A mhelang nam ngai lokta tuturang dok pum mar e. Nangko dok a vleer kam ktua nho mang ngar. toot mang ngar mang kenieto kentieto. Ngaka svul mang annieto. Ngor koka nhong ke tomheleng kam pis kain nang ngar. Kam rum kim nga svil. Kum her mia gor mo yayor kam kpom mar. Tokhe nguak tot mango is. kum ngai smia toot mo is. Ko kuma gar mang ngar mo yor. Mang o tgoluk ko. o tgoluk ko. o tgoluk akor kam pis kering ngar. kum her mia gor mang ngar. Kum la svil a tom helang kam kering klues e. Kua svil te koknaik mar kam lout. Mar kamle ktot mang dok o. mar kam ngai ko ma mhe to kam ngai kol a papat to ngarle klol a papat lyar kam hera kpom kero reha akor to ka vle ka nho mang dok ko nguak ngai ka ngoumie koknaik. Va ku les katko gi lreip he kum ktua svil te dok kam simta toot mang ngar ko mar kam kpom o reha paigaem dok he koknaik dok kam ngamhu ngang ngar kmeharom anieto mar kam gi kaeharom. Ko kvek to a mulpou tete ta vle oguo mrek. Tla vle mote e. ta vle kar kpui kuon ma oguon mrek. kanmok en kmenik. Ta mon dok he khaveng dok te ner kaeknik. <hesitation> ko tngo ku lei. tngokol tngai ka vle ogu ma rengmat to klalout ogu hagen mok. Ta ngarom a papat to ma mie. Tete ta vle ogu. A mie mang o mia ruk tgus mote ngaro ngorsang. Ko tet tkaegom egom to kyor parem a papat to nang ko tngokol vat tle khop orom a papat to kamle ksap orom. Nang dok tete koa vle kar ko kak man meil <hesitation> dok kar klues. Kua vle kar ko kak va ko yel. Ko ma punpa ka grung te kim ko naan va ko tet mote. Ngom koul pis korop makun kat kaeknik oguo. Ma kolkhek akuruk ngom koul kngai guon ma gugye. Kngai korop kuo ma gugye. Ngota vle ko oraek vang. mo kolkhek akuruk ngom ngai kaeharom o lutek kngaiguon sikut. Marambu. O mhetor ruk kam ngai kaeharom olutek kngongai kngai ko arhe. Ngora prik kim o langial mote. ngare kail mor oguon. To ngom hera ngongai kaeknik mo vlemkor o mo vlemas. kolkha a kuruk. Ngorora ngai guon to kpaneng a langial kat prik kat kaiknik kam. A mhe to mi hagen mok ngotlo is kam ngongai e. Ngiak hop knongai marot. ngira ngong kngai a kolkha ner ngai gerap kris mang ngein oguo ekam a ngalout kam ngai kpis kuon. Ngror ngai kaeha eha keis ma vlemas. Ngom hera lol o ptiek kam kta grung sir ku ma ngau lout. Ani langail to nak gugurung nak sap koul ngot hera prik nang, enangte nop ngom hera ngongai ngor kaeknik pis mote ma segein he. O mia tgus ngar konit nang ngrora ngongai kam ol kpis. <hesitation> mor ngota vle kun meil. Ngrora punpa ngai pis ku mou. Ngruak svil kmen o rak o tgoluk ngrora ngaigu mou kam ngai ka mhe kngai ku mou to ngor kaen o rak. Nangko ngor kero itok. Ngota vle mo kim o tok ngaro ipetuk. Ngoma svil kam em o hivotek o homye. Morsegein ngot hera ngai kpunpa o ma kolkha ngothera ngai ka mhe o hivotek homye keikiemo itok. O mo kolkhek akuruk ngruak svil kmen o rak va ngrora ngongai mote kam ngai kpis ku mou. Ngrora ngai kpis ku mou. kpepet o krek o kam mhe o rak he. Ngiak svil ma rak nglavurgim va. ngiak konit ma segein kam petpui. to ngira lol o rak. O karvet o klak ngom hera ngaigu mou he km ngai knonhoku mou. Ngor kero turvik ruk makut kmeharom o lutek va a la kye ngat ol pis puputum mar ngamar oguom mie to. Mor nop o mhetor kmeharom o lutek he. Ngom ngai kok gi kaehaarom o lutek kim kim kero mhetor ri ngar kero gis he. Enang o is ngaro lutekhe nop loul kat e. Oguo mrek to ngam ngai ka ktek ka charom o lutek loul ka kur henek ekam ngaro lutek. Mor mote nove. Ngom her koka kaeharomkero lutek. Kero lutek tok arche. oguo mrek o lutek loul. Mor mo nove. o itok loul. Mar ngatlo vle mo erkieng a rengmat lout e. Nangko ngaro rektor ngat lout kiir kim ngor takor rukmote mrek. Mote erkieng a rengmat lout. Oguo mrek ngat vle hagenmok ma rengmat lout nangko ngat simkut ngam rekto. Enenkim ngaro tgoluk vang. Mar mote ko ke kre tang ko kesie ngot hera kol va ngot hera prik ma langail kngaigu ma rengmat lout. Mar oguon ngana kpom o krek. Ngara koum. koum to ngam hera lout. Â ngar her koul ngte he ma rengmat lout he ngar koul pis kainkim o tgoluk. kainkim o tgoluk. To kta kar kim o lepun o onieruk kta ngaiguo mrek kat. Nangko oguon em, ngom ktua ngongai. Ngrua svil kam hop ko ma maksin to kam ngai ko ma maksin langto ngrora hop ngongai, ngongai ngongai. <noise> kam ngai kpis kotok. Konit hop marot ngroak svil kmeknik. Ngror kta ngongai kat. Nop o langail enang mote e. Mor mote, tete tngai mia koppet ngang ngor. Ko mor vang, nop o sim mheto kmeharom a kre. Ngote kous. ngom me mrua kekering ngor kmuspum kero mhetor ruk ngom koka serpak vgum mar. Ngam, ngom ngai kmus mo kekering ngor mang kero mhetor ruk kam pokim o ges kmeharom a kre he. Oguo mrek em. Oguo mrek to tvur ya. Mote tmi koppet. oguo mrek tvur ya. Nangko dok kom la papat ma tom helang e. Koa vle, kher ktua vle kam tot mang klues. Kenieto nguak kol he koka el ngang ko les em kher kael he. Kom tua serpak kam nonhong kero ool. Koma serpak kmeharom o lutek, ngangor kmmik. Ko ngrogia korsang gia nho erieto ner kaeharom o ool ngang ngor. Ngruak hop he kaeharom o reha mor kam nhong oni kain. Oni tgoluk ruk ngota mang ngar. Ko tete mo kolkhek ruk tete. O tgoluk tgus. I lo is kam kol a tomhelang ko ma hormok. O tgoluk ruk tgus ngira lol. Ngira lol ko penherom a kre ka serpak. Ngiak ka kpom a kre. ngir kain a kre to ngira kol anieto. La kye ngat ol orom a kre tokhe. a keknen to kam ningiar parem a rengmat tete he. Ngot her gia pis te o kulpang kat he. Ngir lokta kol a tomhelang ko ma hormok e. I la nak svil ma nie ngiak kain ngang to ngira. ner pis kainkim ko kim yin. Vin ngiak svil ma nieto ngire kainkim ko kim langto. Tesgum mor a valngan ta ngotlo mnor kam kol a kre mot tgoluk e. Tete ngot kaelha kam kol a kre mo tgolukkat he. Tesgun ngota kpom a keknen to kam ngiar. kam smia nho mang ngluenar. A simre. a totu, a ngiar. a mokpom. Tete, anngiar kar a totu. a simre a mokpom tnop. Akre tpis hr hortgem nguaro papat he ngot hergia vle kam lol o tgoluk orom a kre he. Enang tesgun ngotlo is kmenenkim o tgoluk e. Mor mote karo tgoluk ngang ngor. A yong meil nak keihi mo. Ngrora harapet a yongmeil. Ngrora ngai kaelpun ka nngiar orom ngai ngai pis ku mou endruku mou a pye nale pis ngar keim a pye. ngara ngiar orom ku mou kam ol ol pisâ mote. Tete homikut nop. Â tete anieto nak keihi mote. Ngot gia kol kael kuo ma ngalout o mia kmenenkim he. a vhoi. a ngaiker a nieto morkam gi kaenkim he. A pye kat va nak pis ku mou va. Endri kumou ngiak keim. Ngatlo is kam ol pis ka nngiar orom. Ngar koul kam pis ka enik ngang ngor nang mor nang mor kmenkim mar ko kim mar. Nop enang tesgun kat e. tesgun <noise> to ta ya. Tete nop. Koa vle, koa vle ma kolkha langto, koa kol koa kom. koa psang ko keikiem a ngalout ko keikiem a ngalout kngai. ngai. ngai pis ku ma ye to klalout. Koa nvor kia ye koa ngaiâ kpis oguo ma ye ka ngaiting. Ko kaelha kam or o gerap. Ko kaelha kam or o gerap kngai to ko ngai pis mang la ho ka pun langto nop kasie e, klalout, klalout hak. Koa <noise> ngai va koa vokom te a tomhelo ta kokhi kun mo hor. Ko pis sir kotok re kam nho ogut ma ho ka krie. Vuye! Kher kut vokom a vim ta klalout. klolout nop kasie. Kotok koa ngam o gerap, omandon tgus ko keit koa kom koa gor koa sap. Koa sap sap pisâ ku erkieng a ngalout. Ko gi o edo kesie ge kam gia klang kun mnam koke vie. Kokta keikkie a ngalout kaeknik. Pis to ko pis mangâ ko lu langto ko ekam a ngalout to ko haveng. Koa haveng te,``tokol ko ngai kogun to pis mang la vim to klalout. ko ngai gor te na ngai rgom dok''. Ko a vim to taâ nho te tis kam mia ngom dok ge. Nok kopa sir na grap ka prik ma dok ka rgom dok o nop? Ko kat koul ka nvor kia ye koul. Kuung kero gerap ruk. Gerap pis kuon mrek. Ko parem ko orluk ko tete ka oromtek. Koa parem mar kotok ko hera gugrung koul ngte kam pis mang ko nanto kesie mko he. Mvoul he. To koul pis man, mote mrek to khaveng e inou mar. Te tokol a vim to klalout nama vle kotok. To e inou thera haveng dok te,``a tomhel to kong ko he. ko ma ho ka pun to he''. Dok kngai lo mnor ma vim to e. Nangko, ko ngai kogu to ngai pis mang to kngai gorang. Ma kolkha langto. ko ngai to, pis mang kol lo lu va ko yel to ngot korop. Ngot korop kim a ye ko tngai otek. otek lokat. Ka a ye to tkotek ol kankuon. A kain otek langto. Ta lol o hi o kour ngaro pnek. Ngot korop va ko yel to ka sie. Tlo lout ma kolkha to e. Ma kolkha to a kus tkoulol kim a kolkha kat he a. Ta soslok nangko ogun ekam a ye ogun ma ye ka lpek. A ye ther otek he. A kus tirik he a ye tkotek koul kankuon. Ngot korop ngoma kie ka nvor oguon ma ngaiting. Ka kie ka nvor oguon ma ngaiting. Kam ngai to ko ke yel to ka sie. Kalo ktiek ta khap. a ye to kol he. Ngota nonhong kun pegom mor. Ngota nho. ngota vokom ka ipek ko te kmolmol kngaigu he. Endo ngota grap ka prik ogun mhe. Dok koa kie ekam nang. Ko lo lu nginta kol a kour he ksap ogun pat. Nginta sap. koa kie kngai ka kpom en koa haveng. "Ngiak hore pum a kour ka ipek he ka kpom paneng dok." Koa vovoi ngang tok arche. Kela ta kie kngai ka kpom a kour langto ka ipek to kvalval ko to ktua kikie ko he. Koa kie koul pis mang. Ko kpom en kotok. mot kaegom kam kie nangko a ye ko tkotek. Aâ ye ko tkotek he. ka ngour to tkoul. Tmia serpak hak. Endo molo lu ngingta kol a kour kngam, mota kpom nang rigin tkeit muo oguo pat he. Moa ngai to mota ngai guo pat to ngotakta ngongai kngai. Kpis kun. Ko ngom re kam ngaigut ma ngaiting. Ngotlo is kam nvor kotok ko ngoma nvor e. Enang te a ye nap lo kotek to ngora nvor ko. Nang enang te a ye nak kotek ngora nvor ngrora ngai kpis ha kun he ka nvor ko a ye ka serpak nera kol mor koul pis ko ngoma nvor kam hera prik ngaiguo ma rek. Ngoma vle oguoma ngaiting. a ye ka ngaiting tiguon. A ye to klalout ta. Elton mor mote va oguo ma ngaiting tiguon. Ngor kero lutek ngom koka kakap kero konnge oâ nieruk makut va o morek kat. Ngate ktua sovet mang ngor. To ngom ngai lokta kavang a konnge e. A konnge tete tmia parem mor. Ngoma svil va ngora kap o kan knaii o druk o vep vep to ngror kaem o vep kar o kanknau nang a konnge. Ngiak kavang o konnge, o morek ruk mo mrek. o kangsop. o pnol. Ngate ktua sovet makut moâ turvik ri makut. Edndruk ngara rum o.